اللون الأحمر عندي يرتبط بقوة وبقوة والحب والسعادة، يعني مثلًا في الأعياد والورود يزيد الأحمر ل- لل- الأفراح والحظ الجيد اللون الأحمر يعبر عن الحب والتقدير.